رولنگ پِن کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ رولنگ پنُک مقصد چُھ کاغذ پِن کرُن تہٕ باقی کاغذن سۭتۍ منسلک کرُن